Dabbawa ɓurnga yahude kanjum wi'ete kestral peregreno ɗi waɗa yahude kilomitare tammere goo e chappanɗe jewetati e sa'are wore, e wodi bi etere cheetah kanjum bo e waɗa yahugo kilomitare tammere goo e sa'are goo. Dabbawa ko yawilawta no e wiye dwarf seahorse, gonga liɗɗi, mi annda no na wi'ete e Fulfulde.